जे हौं किशान होंदा जेईके मेरी फसल होंदी थी तेईके जे कोई भी पानी होंदो तो तेईकी पाइप लैन जोड़ कोरी फिरकी लेंदा ता औऱ जे जड़ाई रोंदी सुखदी लागी फसल औऱ तेतोका भाव जादा होंदा था तो हौं कोनेस्ट्रंदो धसदा ता तब पेर्डा ता दोव दोव्न्दो।